Mi tndustria do travaggio inte l'industria do gazzo. Son apreuo a controllâ e staçioin de prescion che no ghe segge di problemi e mantegnî o flusso do gas in tutto o paise. Quande quarcösa o no quaddre ciamman a manutençion. Me piaxe perché tutti i giorni ghe son di problemi. No pe piaxe che devo fâ i turni.